Menurut au dadadi tataon daebafok ia no amak mantualain kuasa na besak a daebafok ia dadi tehu menururh ilmuan luma lae daebafok ia dadi neme partikel-parrikel dasar leleo proton, neutron no elektron boema ana dadi atom no grafitasi ana bentuk partikel-partikel leleo daebafok ia.